أول شي المقادير الدجاجة مقطعة، اتنين كوب رز واحد، بصلة مفرومة، إثنين طماطم مفرومة، أربع أكواب ماء طوابة، حمروا البصل في قدر مع شوية زيت أضيف دجاج وحمره مع البصل بعدين حط الطماطم والتوابل وأضيف الماء وخليهم يغلوا بعدين غطي القدر وخفف النار لمدة ثلاثين دقيقة. أضف الرز وخلي.